A ɗinga finugo ɓana ɓe fajiri a ɗinga ɗoggugo ɓanɗa nonno a ɗinga a heɓa am ɓana simiti ɗum a ɗan hautata ko ɓana ɓall ni jei jungo ɗiɗi saiɓo a ɗingan waɗugo squarting a jippa les a umma.